There are several stages or process that can go on for ley key to open a lock ley key you see so a get pointed teeth on nay yeah la teeth neh you see on ley key yeah a get something ley call ley notches on ley blade la la teeth neh on ley blade I think ley white people can call ley brighten a leh ley teeth yeah yeah la a can allow ley pin to move up and down until a fall in line with ley inner and outer cylinder becor ley lack a get ley inside cylinder and ley outside cylinder yeah so when ley key enter ley lock leh dah a can enter ley cylinder which a can make a rotate a will be you can turn it either left or right to lack a or to open it as a rotating in la cylinder a going up and down up and down A can ley teeth will to certain area la a wey make ley key to turn white people say rotate freely and la ley how ley lack a can open so la ley teeth on ley blade or ley key when a go up and down and a rotate in ley inner and ley outer cylinder of ley lack la a can open la lack freely.